ते अगर कोई भी बात ला कतनो जान लेबे ना। ओकरो बाद कुछ न कुछ बचिये जाहि जेके ते नहीं सिख पाबे। ते कुछो कर ले कितनो जान जा। लेकिन कुछ एक ठो चीज़ ऐसा होही जो ते नहीं जान पाबे।